أفضل درجة حرارة تكون في النهار حوالي خمسة وعشرين، ثلاين درجة تكون، <hesitation> وفي الليل يكون خمسة عشر، عشرين درجة مئوية. مشان تكون الأجواء مريحة هيكي، لا يكون حر ولا يكون برد يكون جو هيكي كتير منيح.